माने की हम कहबों जाईत बारी उके लागि हम अपन झोर मे कथी रखम झोर मे रखला । हाम्रा जरूरी जरूरी चीज सब कथी कथी बा सब से पहिले त हम पनि के बोतल सब रखम । पनि के बोतल जटना जरूरी बा ओटना रखम कहा टाकला बुलाइट बारी उके अब्द बीच रास्ता मे । हाम्रा पनि के जरूरी न परो ओटना टाकला हम पनि रखम उके बाद हम खाया वाला समान सब रखम । बेरथ खायाला आब के बजे ला पुगाइट बारी उके लागि खाया वाला समान सब बीच मे हम किसीओ बेहोसस न । होगेली कहके दबाइयों रखम दबाई आ निमन से सब किसीओ पैक ऑकक कर के आ मंजिल तकला पुगेला सब सामन सब मिला उला के । जातही जातही जरूरी ब सब सामन सब रखम आ उ बीच मे हाम्रा गारो नहोसस हम अपना समय आनुसार उजान रोक रोक के मज़ा से आस्था आस्था के । खेते जाम मज़ा से हम टाइम मे पग जाम ।